<hesitation> أكيد الاحترام أهم أهم بواجد من- من الحب، لأن الاحترام هو أساس أي علاقة، أما الحب <hesitation> أساس أي علاقة، لكن الحب <hesitation> يعني نسبي، <hesitation> بس الحب أيظا من علاقة الحب بلا احترام ما تمشيش ما راح تكتمل بشكل صحيح، لكن احترام الحب واستمرارية العلاقة. <noise>